Khalatakoni faidatani <hesitation> aserka ken khaltinamin, tamatimka ken khaltinamin, kikika adlinga firgekan ken kombo sowko foga edija oshinamin mailia yani ashra sadji mailila.